أحسن كتاب قريته لحد الحين… أنا <hesitation> ما أقرأ واجد كتب يعني بس أعتقد آخر واحد هو لأنك الله. <hesitation> لأن يشرح عن أسماء الله الحسنى بالتفصيل بأشياء ما تخطر على البال يعني يتهيأ لي هاي أحسن كتاب قريته… لحد اليوم.